لومړی لاسونه پاک او ووینځئ. د ټپ شاوخوا ساحه له اوبو او صابون سره ومینځئ. د ټپ څخه که وینه راځي، نرم فشار ورکړئ. وروسته ټپ وچ کړئ او پاک بانډېج پرې ولګوئ. که چیرې چټلي یا خاورې پکښې وي، د آنتي‌سېپټیک وکاروئ. هره ورځ بانډېج بدلوئ او ټپ وګورئ. که سوروالی یا پړسوب زیات سي، ډاکټر ته ولاړ سئ.